gott kvöld ádeila á samtímann sóun og neyslumenningin voru áberandi í útskriftarverkum meistaranema í hönnun og myndlist Listaháskóla Íslands á sýningunni mátti meðal annars sjá og eyðublöð fyrir andlega líðan við litum við í Gerðarsafni á opnunardaginn

í rauninni inn þegar nemendur eru að þróa sín verkefni og þetta eru sjö

að þróa í sjálfu sér í tvö ár

verk sem fjalla um stuðning hvernig strúktúrar og nánast arkitektúr geta verið svona eins og andlegur stuðningur fyrir fólk og aðra hluti og verk sem fjalla um svona

samruna og það sem er ólíkt með stafrænu og því sem er í okkar áþreifanlega heimi og síðan verk sem vísa í hringrás myglu sem er kannski eitthvað sem Íslendingar þekkja nokkuð vel það er mikið verið að hugsa um samfélagsleg málefni hönnun er mikið farin að fara út í að skoða hvernig

ferlum og breyta hvernig við hugsum um hluti frekar en endilega að gera

verið að vinna út frá samfélagslegum hugsunum jafnvel læknisfræði sálfræði og endurvinnslu hvernig umhverfið okkar er og hvernig við höfum áhrif á það sem er í kringum okkur á meistarastigi erum við virkilega að reyna að fara inn í hvað hvern og einn einstakling langar til að þróa þannig að við reynum þá leið og styðja þau þar en svo er kannski eitthvað annað sem er sameiginlegt það er að segja að ég myndi segja eins og þú sérð sjálf hér

frekar þau eru öll svona aðeins

að brjóta rammann á hinu þekkta finna leiðir til að prófa eitthvað nýtt svo þau geti á einhvern hátt talað inn í samfélagið og jafnvel fundið leið kannski líka sjálf til að skilja hluti í samfélaginu í gegnum sína eigin list mér finnst þau öll hafa bitið í eitthvað ef ég má segja

komin yfir í hönnunina þú ert fagstjóri þeirrar deildar hjá Listaháskólanum þegar þú lítur heilt yfir verk þinna nemenda geturðu séð einhver sameiginleg einkenni eða

viðfangsefni ja komin meiri meðvitund kannski fyrir því að hanna kannski ekki mikið hluti eða umhverfið meira kannski að hanna sjálfið eða sjálfan sig það er mikið verið að finna ferla og greiningartæki til þess að umbreyta sjálfinu myndi ég segja en það er líka komin meiri meðvitund um

áhrif okkar mannanna á jörðina sem hefur verið líka undanfarin ár og þessar hugmyndir um

sem við erum að ganga inn í og þá sérstaklega svona hvað við eigum að gera við allt þetta rusl sem við erum búin að búa til og þörf okkar mannanna til að

verk sem spyrja spurninga um það hvort við séum

í einhvers konar lúppum jafnvel hvort við

endurskoða hvernig við horfum á heiminn og hegðum okkur hönnunarneminn Arjun Singh sýndi verk sem kallast

sem umbreytir plasti í kol og olíu

við séum föst

held að það sé mjög mikilvægt einmitt á í hönnun og hönnun og

ekki eingöngu að leysa hluti eða koma með úrlausnir heldur líka

bara að leyfa okkur að spyrja spurninga og efast og koma með inngrip inn í kerfi og búa til ný kerfi og jafnvel að gera verk sem ýta við samfélaginu og

samfélagið til að breytast eða efast við